أول حاچة بتأكد من التوصيلات، بتأكد إني أصلا فاتح واي فاي أو مو فاتح واي فاي، ثم إن بفصل ال-الكهرباء عن الراوتر وأرچع مرة ثانية أنتظر لي عشر ثواني ولا حاچة إذا خلاص المشكلة مستمرة بتصل بخدمة العملاء أشرح لهم الوضع ممكن يكون عندهم فكرة أفضل أو-أو يكون عنده مشكلة مثلا في الإنترنت بشكل عام آآ وانا مالي <hesitation> مش واخد بالي مثلا.